Ny pacemaker moa zany tsy dia voafaritsiko loatsy io fa araky ny fahaizako anazy aloha zany hoe mipetaka ao agnatin'ny fo zany le izy ataontsika hoe misy <hesitation> raha mahataitsy olombelo raiky zany misy olo marary fo raiky de amin'ny alalan'iny zany miaro n'igny s- zavatsy igny tsy hiditsy agnatin'ny fon'olo agny zany izy. Zay zany no fomba fampiasa anazy raha amiko manokana.